खास गरिवटी मान्सु विभिन्न खालका खान्याकुरालाई कम महत्व दिनान् । क्याकी तिन हमरा स्वास्थ्यकि लेखा हानीकारक हुन्छ भुण्या एक भाइरतिरको हल्ला हुन्छ । जसो अण्डा यभो, तर अण्डा त स्वास्थ्यकि लेखा निको चिज हो । तसोइ हेरिग्या घ्यु, घ्यु ले तौल बडुन्छ, बोसो लागुन्छ, पाचन प्रणाली विगाडुन्छ भुण्या समस्या छ । तसोइ चामल, चामल भौतजसा मान्सु कार्बोहाइड्रट पाइन्छ, तैले स्वास्थ्यालाई विगारुन्छ, भणिवटी हल्ला गद्दान । कफी भयो, कफीलेलै स्वास्थ्यालाई विगारुन्छ भुण्या बुझाइ छ, तर कफी खाइग्यात मान्सको कस्तिस्क सक्रिय हुन्छ, तन्दुरुस्त हुन्छ । नरिवलको तेल भयो, तैलेलै हमरो तौल घटुनाकी सहयोग गरुन्छ । नून भयो, नून बढी खाइग्या विरामी हुनान भुण्या खालको एक अन्तराष्ट्रिय मान्यता छ । तसोइ चिया भयो, तवैलेखा इनलाई खासै महत्व दिया नाइ पाइनो । यिनमा हेद्यौ भुण्यापाछा शरिरलाई फाइदा गद्या भौत औरजसा खाना छन्, अथवा फलफुल छन्ः जसो मेवा भयो, तैलाई पश्चिमका भाषामा पपिता भुण्णान । सीमि भया, सिन्डो भयो, सखरखण्ड भयो, तोरीको साग भयो, तसोइ मौसम अनुसार पाइन्या फलफुल भया ।